Ny lovia fitatavana zagne da natao hagniva gny sakafo, ohatasy fotsiny zao, ohatsy fotsiny zao gny paty na gny leguma. I lovia fitatavana iny zagne da mitazo ny vaiga-tsakafo, da manary koa gny ra-ranony zay misy agnaminy ao